أكيد بختار القوة البدنية الخارقة لأن القوة تمنحني القدرة علي مواجهه التحديات ، وتحقيق إنجازات أكبر أجدرأساعد الناس الآخرين في <hesitation> موافقهم الصعبة وحياتهم ، سواء مثلا إنقاذ الشخص في خطر أو إني أأدي مهمة شاقة بدلا عن أحد <hesitation> القوة البدنية تعني الحماية تعني القدرة علي التغلب علي العقبات، تعني مساعدة الناس ، تعني مساعدة <hesitation> ال-الشيبان ، تعني اشياء كثيرة الصراحة.